Aya nẹ ukwọ chẹgba ipu oyeyi ku ọlẹchẹ aman ka o chẹgba ipu oyeyi ku ọchẹ a. Ọdanka a wẹ ọlẹchẹ noo wẹ, a gaa gwiye nẹ a bi ukwọn, o tọọtẹn. A ke gaa gwiye, iye duuma nẹ a gwa ukwọn ma awọ abọhiyuwọ ya ajẹ a gee po ọdọ kuwọ. A gee pipi nma acha kuwọ ga ipu iye aiyọbun n baa. A gwiye mla ukwọn boobu, a yajẹ, a ge nipi. Ukwọ chẹgba ipu oyeyi ku alọ alẹchẹ. A koo lẹ iye kuwọ gwa, a koo gwiye enkpọ udrọmu na kwu gwiye nẹ a bi ukwọn, o gwan ma. Bẹt a ke bi ukwọ nẹ a ke bi enkpọ ligii, enkpọ ubọketi ogwiye ancha nya, urọba ogwiye ancha nya, nẹ a bi ukwọ, nẹ a bi isoso kuwọ lẹ iye kuwọ gwa a, na bi ukwọ iye tu uwọ kpaa.ẹjẹjẹ ẹjẹjẹ ku ipu oyeyi kuwọ duuma, nẹ ọnwu-iye kuwọ kwu ipu iye a, ukwọ yuklọ ga abọọ. Iye gee ta uwọ pee. Adanka a gwiye mla ukwọn, a i nipi. Ofiyẹ duu, alọ noo wẹ achẹnya a. A gwiye mla ukwọn a nipi. Ọda duuma kuwọ na ya, a gwiye, a gwiye mla ukwọn a i nipi. O ke tu ọmpa, adanka a lẹ ili kuwọ na, lẹ ili wiye ichẹ, <noise> a lọọ, a lọọ wiye oochi gla ẹẹ gẹn ọdanka a gwiye mla ukwọn. A lọọ wiye ichẹ, lọọ pla, awọ abọhiyuwọ ọtu i gaa he uwọn. Ohigbọdi ka a ba gwiye mla ukwọn ma, uwe na i wiye a, a lọọ pla boobu o i nipi. A koo lẹ iye gwa wa gaa yẹ ipu aọmpa uwọ, a gwa mla ukwọn ma, a gaa yẹ boobu, a gee po pii ka achẹ gee ka ka ọchẹ a nya ọọ i nipi. Ọchẹ a nya, ọọ ge nipi fa. Ohigbu ọdin ka, a gwiye mla ukwọn. Adanka a bi ukwọ ne i le gwiye a, a lẹ ahẹ bu o gaa nipin. Ohigbu ọdin ka a ya mla ukwọ aman ka a bi ukwọ le gwiye o lọhi. A bi ukwọ lẹ iye kuwọ gwa, mọọ, a nyanbẹ, a ga ẹchẹ, iye ta uwọ pee nma ẹga ogwiye. Bẹt adanka a bi ukwọ le gwiyen, a ga, ẹgẹduuma na koo gwiye a lẹ, iye flu-flu i ya uwọ kpọ. Idọla i hẹ uwọ kpọ. Ọda dooduma na ya a, a i bu ahẹ kpọ. A ke i yọi ma ọọ. A koo je abọ gicho liya, a ka uhum, iye nẹ anọọ gwa nya anọọ i gwa lọhin fa. Anọọ i nipi. Uwe duuma na kwu wiye a, a na uwe ọma ẹchi een, a lọọ wiye ẹchi ọha gla gẹn. Ohigbu ka ukwọ chẹgba ẹga iye oogwa. Otọmpa kunu, o kaa chẹgba ẹgiyi ili oona. Ẹgọduuma nẹ a lẹ ili kuwọ blinyi lẹ, na na mla ukwọn ma, o gaa na fun. Ohigbu ọma, inyi na kaa kpo tọ kpọ a. A naa lẹ uwe wiye ichẹ, wiye oochi, a naa lọọ pla a, a naa gaa na ọọ, anaa bi ukwọn ma, a lọọ na, o yọi nipi kpọ. O gaa nan, inyi na kpo tọ kpọ a. So, ipi ọma yọ ipunu. Inyi na pla ọọ ka anọọ gaa na a, inyi a yọ anu. Adanka a bi ukwọ lẹ ili kuwọ kpo tu enkpọ lọọ na, lọọ kpo tọ lọhi, ili na a bi a lọọ kpo tọ koo le liiye mla anu. Lẹ ukwọ nyọọ, nyọọ lọhi. A mọọta bẹẹka uminiti ẹgẹẹnya a, koo le liiye mla anu, le gba tọ kaa lọọ na kaa mọọ. Lẹ ọọ na kaa kwu ọọ i kpo tu enkpọ ee, kpo tu enkpọ ọha, a kaa lẹ uk. Abaa je ili abọ jọọ gicho goo a, abọ kuwọ, abọ yuwọ fenee. Ka o i na lọhi. So, ọchẹ ohi, ikpo ku oche ohi noo gee ga ipu inyi, yọ ipu uwe na alọ gee wiye noo gee ya alọ ọda oofu tiye aọklipọtọ, awi, ẹnahi, ẹkpa ahẹ n baa kpẹẹm nẹ inyi ku uwe gee kpo tu alọ iye a, abọ alọ bi ukwọ lọọ na a, o gaa ya alọ gẹn. Ofluflu, ẹnahi nya, nẹ e ge hi olula nya, ẹnahi. A lẹ ukwọ olọhi gwiye, aman ka oona ili kuwọ peen, a kwu wiye boobu o gboo ya uwọ. Eko duu na bi ukwọ yọi na odee kuwọ gbẹẹ, yọi gwiye kuwọ a, awọ abọhiyuwọ a je. Ofluflu, alọ achẹnya, ọda nẹ alọ ge wu ikpo ẹhajẹ a, a nọọ a lẹ iye gwa a, a nọọ, a nọọ lọọlọhi mla ukwọn ma, a naa kwu ọọ i kpo ba ẹchẹ liya ichichi a, a kwu ọọ i wu iye boobu, o gboo wa uwọ. O kwu piya ẹchi, piya oche, oche ku ẹchi ọnya noo ge fu tu achẹ iye nya, nẹ aoyibo i hi infẹshọn ma. Adanka awọ noo wẹ ọchẹnya a, a bi ukwọ kaa le na ọọn, o ge yọọ liya. Bọt, a bi ukwọ lẹ ọda owikpo kuwọ ẹhajẹ, nẹ alọ hi ọkapa okonu idọma a, a lọọ na mla ukwọ pee. Lẹ ọọ na, lọọ ta abọ mla ukwọ lọhi kwu ọọ i kpo ba ọlẹnọ chẹẹ ẹnọ nẹhi noo i hẹ ọma, o lọọ chẹ. Ẹnọ le hẹ tọ ẹẹ ikpoche dooduma noo yọ ipunu a, abaa lẹ ukwọ olọfu a na ọọ a, ẹnọ kwu ọọ nmo. a bi ukwọ le gwiyen ma. Anọọ a, a lọọ pla boobu, a leyi kloklo, a kwu kpo bẹchẹ. A baa bi ukwọ nọọn ma, a gaa nọọ, a leyi kloklo, a kwu kpo bẹchẹ. Aman ka ohigbu nẹ ochee gee ma uwọ. A na a lọọ na liya kpọ a, mla abọ ancha nẹ ukwọ i yọ anun ma. Na a kwu ọọ kpo klẹchẹ, ẹnọ chọ naana, o gaa nmo oche a nma anun. O huwọ ọtu a koo kpọọ klẹchẹ ẹchi ahapa, ẹnọ i gaa nmo ikpoche an. A baa lẹ ukwọ nọọ fluflu ẹẹ ku ẹnọ koo nmọọn ma, o gaa nmo ọọn. Ọma ya nẹ o chika chẹẹ ku alọ bi ukwọ ku alọ ge bi le na ili, le gwiye, alọ bi ukwọ ku alọ le na ọda doodu ku alọ. O koo kwu inyilẹyi ku alọ noo yọ nya, ẹyi kuwọ le blinyi na a nọọ mla ukwọn, a lẹ ẹbọn. A lẹ abọ kwu ọọ, ọkọtọ gee ya uwọ fiya, fiya, fiya ge wa uwọ sọọọ, ge tuwọ ọmalili abaa na ọọ mla ukwọn ma. Anu ya nẹ ọkọtọ ge yuwọ nyaa bọọ a. Chẹẹ, a ma yọi yẹ igbọha ẹẹ, e ka ẹla. Achẹ no ge lẹ ukwọ na ẹyin ma, ọma ya nẹ ẹla ge jabọ ooya uwa a. Oche ne hi, odee ne hi ẹla a, le ligi ligi onobi pe pe pe nẹ e ge hi ẹla a. Ikpẹyi ku achẹ noo ge yọ a. O ge yọ achẹ ohi acha. O ke i yọ achẹ ohi ọnwu-utu ka achẹnya nya mla achẹnyilọ nya duu. Ohigbu ka a tu iye ọọ biyen aman ka a lẹ ukwọ olọhi gwiyen ma, anu ya ẹẹ nẹ ẹla ọma ge ya uwa a. Bẹt le iye kuwọ gwa eko dooduma a kwu ọnwu acha. A kwu ọdee u a lẹ ọnwu acha kuwọ gbẹ, a lẹ ahajẹ kuwọ gbẹ nẹ a leyi ta iyuwọ na yọi gwiye pee ẹẹ, a gaa ma ẹla ọma ẹgiiyọn. A le eyi na. Eko doodu na gwiye adanka a ya ẹyin, a lẹ ẹyi uwọ na. A ke ya ẹyi i, a lẹ ẹyi ya ichẹ boobu ku aladi koo ya a, a lẹ ẹyi a wi, a lọọ na. A lẹ ẹyi ẹẹ ku aladi koo ya boobu, a lọọ na. A gaa ma ẹla ẹẹ nẹ a ma ma inyin. Ẹẹ nẹ a i pipi ku inyilẹyi akpọkọ kuwọ aman ka ẹga idahọ amanyan. Ohin ka ọdanka ili kuwọ le blinyi ẹga akpọkọ nya mla ẹga idahọ, abọọ na gaa po ọdọ kunu nma ipu inyi ge pipi kunu nma a. So, o chẹgba aya dooduma. O koo wẹ ipu ogo oona. Adanka a gaa na ogo nẹ a bi ukwọn, a na ogo glan. Abaa gee lẹ ogo na abọ ancha, nẹ a lẹ ukwọ na ọọn ma, a ta ogo a bla ẹnwu liya, o họyi fiyọọ. O koo wẹ ukọpu ogwa enkpọ kuwọ nẹ a gaa na nẹ a nọọ mla ukwọn, a ta ukọpu a bla ẹnwu liya, oogba tu uwọ ohigbọdi ka a na ọọ lọhin ma, a le gwa enkpọ nẹ ọtu i huwọnukwọ chẹgba nẹ alọ chika oole yuusi ipu odee ku alọ. Alọ bi ukwọ ge le na ogo, alọ bi ukwọ ge le na ukọpu, alọ bi ukwọ alọ ge le na ili, alọ bi ukwọ alọge le gwiye. O koo wẹ inu nẹ alọ ge gbọla anu nya, inu kuwọ i blinyi, a lẹ ukwọ tu enkpọ, a kwu ahingli i ta ọọ, a lẹ ọọ nya pee. O koo wẹ ọchi ne ge bi le nyajẹ nya, nẹ aoyibo hi lẹ umọpin stiki nya, a lẹ ukwọ tu enkpọ, a lẹ ọọ, a lọọ nya pee. Awọ abọhiyuwọ a ga ipu nu a, ọtu huwọ. Ẹgẹẹ nẹ ukwọ a ge yọi kpochu tu uwọ lẹ a, a maa gwuta inu kuwọ, ọtu huwọ. Kwu ili-agodo mla ọda dooduma a, a bi ukwọ a le na ọọ ọtunu. Oona mla anu a, o koo wẹ ili-agodo kuwọ na koo le na, o le blinyi bẹẹka ẹchi ẹta a boobu, o gboo ga ẹchi ẹhọ, ga uwiiki mla aladi bọ a, a na gẹn boobu iye fluflu gboo yuwọ. O lẹbẹẹka ajẹ baa nu a. Iye ge wa uwọ wẹ, wẹ, wẹ. Iye ge wa uwọ boobu. Bẹt a bi ukwọ a lọọ na, ẹchi ẹta aman ka ẹchi ẹnẹ, a gwuta anu iye gbo uwọ nẹẹ, iye che uwọ foo. O chẹ na gaa lẹ oche ku ikpiye ne hi aawi, oklipọtọ, ẹkpa-ahẹ, ẹkpa-ayiba, ẹnahi nyan. So ukwọ lọhi. Ukwọ ke chẹgba na alọ chika oobi le yuklọ ku iye alọ. Ọda dooduma, ukwọ chẹgba ipunu. Ẹku aya ku ukwọ a yọ bọọ a. Ọda duuma na ya nẹ a bi ukwọ ipunu boobun, o lọhin. A gaa gwiye, a i bi ukwọ, a gaa na ili, a i bi ukwọ, a gaa na ogo a i bi ukwọ, a gaa na ukọpu, a i bi ukwọ. A koo gaa nya inu ku awọ abọọbọhiyuwọ a, a i bi ukwọ. O koo wẹ ukpọ na i ga ipachi anu nya bẹẹ gẹ? Ọdanka a gaa ga ipachi mla ukpọ kuwọ, nẹ a na ọọn, a maa kwokwu anu igbọha, oche nẹ e hi infẹshọn nya a le kpo nma anu boobu. So, ukwọ chẹgba ọda dooduma ipu ku oyeyi abaabanya kpẹẹm. O koo wẹ abọ nya, a gaa le odre mla abọ kuwọ nya, a lẹ abọ na mla ukwọ ẹẹ kaa le odre. A ke lẹ odre a le kpla a, a lẹ abọ a na mla ukwọ kwuche kpọ. So, ukwọ chẹgba lọọlọhi. Ọwọicho noo ya ukwọ aman nẹ o je ijeyi lẹ achẹ gbọbu ẹẹ nẹ e ya ukwọ a, abọ o ma kahinii oyeyi a i too la gwu ukwọ tan ma, nẹ o je ijeyi ọma lẹ uwa ne bi ukwọ, anu nẹ alọ gboo bi ukwọ le yuklọ a. Aya ku ukwọ a lọhi gaaga. Alọ ta ọwọicho ahinya. So, ọchẹ duuma noo yọ ipu oyeyi nya, ka ukwọ, ọda duuma ku ukwọ ọọ i jẹ anọọ eyin, n bẹ o wẹ olila. Ii, ọda duuma ku ukwọ, anọọ yọ, anọọ i koo bi ukwọn naana, n bẹ ọchẹ ọma i ta jen aman ka o lẹ ohilipun. N bẹ ayinu ofoofunu nẹ alọ i bi ukwọ le nyọn ma. Ọda dooduma alọ ge bi ukwọ le na ọọ. Ọda doodu, o koo wẹ ablakpa na gaa le wu ikpo, a i bi ukwọ le nya ọọ. So, ukwọ chẹgba, ukwọ ke lọhi. Aya ku ukwọ na amiya je a yọ bọọ a. Ọda duuma ku ipu oyeyi kpẹẹm ukwọ chẹgba ipunu ga. Ng je abalọbaa ka ọda nẹ ukwọ chika ooya, ukwọ lẹ urizin gam. So, ẹẹ num ma noo i ka lẹyi kwu aya ukwọ a yọ bọọ a.